أول حاجة نشوفوا التعليمات ونتأكدوا من القطع ونركب ال- الأجزاء الأساسية مع المسامير وإذا كان في خشب مساعد أو وصلات نثبتها بأدوات التثبيت المناسبة، ونخلص كل حاجة وخطوة بخطوة عشان طبعًا يبجى مظبوط.